एक जोड़ी पतलून थें इस्त्री करना का वास्ता पैली समतल और साफ स्थान पर एक तौलिया या चादर बिछाए जौ फिर जै पतलून पर प्रेस करन वींथे बिल्कुल सटीकता और समतलता से बिछैक विका एंच बिटि पाणी की कुछ बूँद डालिक थें वांका बाद स्त्री थें एक निश्चित तापमान पर गर्म होंण का बाद हल्का दबाव का साथ स्त्री थें पतलून पर फैलाये जौ। ताकी वा आराम से सलबट रहित ह्वे सको।